فجلس الطفل يسأل نفسه باستغراب هل أنا مستيقظ ام نام و بحلم الي ان وجد ان الباب حقيقيا ووجد بجانب الباب مفتاحا فأخذ الطفل مفتاح و حاول مره اخره ان يفتح الباب و لكنه فشل و حاول مجددا و فتح الباب و هنا اكتشف الطفل سرا و هنا ما الحقيقه وراء الباب وجد الطفل وراء الباب بيتا جميلا يشع منه الانوار.